Yalla no hani jannge nen hala men. Halaje ɗe kaleten fere, hala ji fere a hani tawe janngindi ha hala. E hani janginde, ta janndai hale men goɗɗo tawe. Winda e hala maako lataki winda haraka maɗa ko lataki ko safaki moɗn hana ko wattingo hala wawaata ngal gollitora. hala fu ko nanuɗa a beyda